هو الحقيقة أنا مش إنسانة أسافر برشا، أنا آخر فترة مشيت سافرت الجربة، الجربة شي زينة مزيانة وعلى الآخر موجودة في تونس، خالتى تعيش عاتشى فيها وبنات خالتي، وبنت خالتي نجحت في الباك، مشينا باش نباركو لهم الكل عشنا قعدنا معاهم حكايت نهارين ثلاثة ومشينا للبحر ودونا في جزيرة الكل وركبنا على سفينة كانت تجربة مزيانة ونحب نعاود نزيد نعاودها.